जो ओवन होन सो एसो पदारथ होन जो खानोक गरम डेंडो कोरी जे टेंडो किचे खानो भानो होन तो जो ओवंडे पदारथ बी होन सो टेटुक गरम देओन कोरी। जो कुंजी चिज खानो लयोक नू होली तो सो तेटुक खानो लेक डेंडो भनी.बा तेंदो किच भी दलिया तेंदो एसबी गरम जांदो होई।